אויב איך וואלט געטראכט וויזוי ס'וואלט <hesitation> כ'וואלט געוואלט מיין חתונה זאל אויסזעהן, וואלט איך געטראכט ס'זאל זיין <hesitation> ווי די מערסטע מענטשען וואס ס'קען נאר זיין, אלע מענטשען וועם איך האב ליב און... ס'זאל זיין... זייער.. ס'זאל זיין <hesitation> הארציג און אויכעט פרייליך, און אלע מענטשען וועם איך קען זאלן קומען.